Oyi va filipine, oyi lena kereiɛn yamuh ,to mu veni bɛ hini boni. Hɛtin a ba yu ri keretiɛn yamu ba tubara se. mɛ mu bɛrɛ be ciba se matete obɛ ma a oyi sura ba be se .ba we gua deso ho kura wa ho filipine wa zuna bun beso si.